ذات مساء، اكتشفت صياده مسنة، إنه في زجاجة تحتوي على رسالة، وهي جاعدة تتمشى على الشاطئ، فتحت الزجاجة، وقرأت لقت فيها مكتوب أنا محاصر في جزيرة ثانيه وأحتاج للمساعدة. قررت الصيادة إنها تبحر لهذه الجزيرة. وبعد ساعات من الإبحار، وصلت لها ولجت الشاب وحررته وأنقذته بمهاراتها. الشاب شكرها وأخبرها إنه كان فاقد الأمل، وإن هي أعادت له الأمل.